Kismat ek aisa vishay hai jise lekarkai tarah ke vichar aur vishwas hote hain brij bhasha mein se samajhte hue kah saken. Kachhu log mante hain ki bhagya pahle se hi tay ho to hai aur hum kachu bhi karen hamari kismat usi disha mein chalte hain yah vichar un logon mein prachalit hai jo yah mante hain ki jivan mein hone wali ghatnayen hamare purvak nirdharit bhagya ke anusar hote hain. Dusri aur bahut se log mante hain ki ham apne karmon se apni kismat banaa saken jab ham kathin mehnat karte hain apne lakshyon ko pane ke liye sahi disha main kam karte hain to ham apne bhagya ko sawar sakta hai to unko manana hai ki karm ko prabhav hamare jivan per bahut jyada padhte hain aur hum apni mehnat aur sangharsh se ache parinam pa skat ha.